Mi yelan larugo julde laihaari, ngam mi nyakkan kusel duddum, mi yillan derdiraabe am, sobiraabe am, saaro am je woni babalji daidum mi nyama nyamdu, kusel, njarateedam, min joda min yewta min seya masin.